Oke misal makanan banjar masakan banjar lo ulun ni sebujurnya ketuju banar pang mun misal di jogja ni keganangan banar lawan masakan- masakan banjar tu contohnya nang pertama tu tapi ini besik pang maksudnya berat <hesitation> dibanyak daerah tu banyak orang bajual tapi lain tetap mun kita bulik ke banua tu <hesitation> itu nasi kuning masak habang na tu <hesitation> perasa ulun nasi kuning paling nyaman tu <hesitation> iwaknya tu dasar masak habang pang misalnya iwak yang lain tu kaya belain rasanya kaya kada- akda semeulah handak makan banar ketu nah selalu nasi kuning masak habang ni ulun biasa nang kada katuju sarapan misal bulik ke banua pasti sarapan mun ada ngitu mbah tu ulun makan tu pang langsung <hesitation> misalnya uma kawa jua bemasak itu pang jadi misal uma sorang yang bemasak <hesitation> ulun me- meambil nasi nya tu banyak <hesitation> ulun meambil banyak bumbu nya ulun banyaki jua ulun mengasai diatas tuh nah itu pang meulah nyaman tu bumbu habang nya tu masak habang nya sambal habangnya tu nang diulah dari <hesitation> lombok habang karing lah lombok habang karing biasanya di- dibuangi dulu biji- biji nya mbah dibuangi biji- biji nya dijarang setumat habis dijarang di halus akan lawan bawang putih biasanya ada jua kaminting orang membuati ada jua dibuati <hesitation> acan nang sudah dibanam ada jua dibuati kayu manis ada yang becangkih jua tapi sesuai selera haja amun nang itu. Imbah tu dikasih pulang <hesitation> ditambahi diatas nya tu gula habang- gula habang supaya meulah manis- manis nya tu na biasanya misal orang pertama kali mencobai tu tekajut sangkan padas jar sekalinya manis jar na tu rancak tu urang- urang luar banjar biasanya <hesitation> bepadah keitu keitu na padahal dasar ketu pang nang meulah nyaman ketu na apalagi misal ulun- ulun surang ketuju nang warnanya tu <hesitation> tekadap ketu nah nang kadap tu nyaman bangat tu rasanya tu nyaman banar apalah meulah babiliuran banar tu na muntung tu bah selera tu langsung meningkat <hesitation> mengkaut nasi tu kada beingat dah <laughs> ketu apalagi bah tu nyaman bangat tu ulun timbul keganangan pulang na padahal hanya bulan disember semalam bulik stumat pang tapi stumat banar jadi kada puas lagi makan- makan ketu. Nah itu hanyar satu oh balum lagi iwaknya lah iwaknya iwak haruan biasanya, nah iwak haruan tu bah itu rasanya kareda yang kawa mengalahkan dah itu iwak sungai paling ulun ketuju lah iwak sungai paling ketuju iwak haruan salah satunya imbah tu misalnya pakai hintalu apalagi ada pakai hintalu itik na tu tejarang telangka tapi misalnya dapat nya pakai hintalu itik mbah tu nyaman banar dah lawan kada kawa dibanding akan sudah apalagi hintalu itik nya misalnya dari wadah kita ni itik alabio, itik gambut tu nyaman- nyaman tu hintalu nya tuh nang warna dalamnya tu emas habang keitu nah sampai ke kuning- kuning nya tu kuning tapi habang na ketu na mun misal disana tu itu nyaman banar ulun ketuju mbah tu selain nasi kuning lawan sambal masak habang tu. Ulun ketuju jua macam gangan- gangan tu ulun ketuju jua dibanjar tu kan banyak tu gangan misalnya gangan umbut, gangan umbut ni kan <hesitation> lumayan langka jua sudah lah akhir- akhri ini lah <hesitation> damini tu ngalih kada kaya bahari misal bahari tu ulun rancak makan tu mulai rancak makan tu pas ulun sekulah bahari ulun sakulah ma asrama soalnya ma asrama di sma banua ngarannya itu digambut na itu ulun rancak makan gangan- gangan umbut itu biasanya ditambahi jua lawan orang waluh ditambahi pakai santan jadinya balamak- balamak jua kaitu. Mbah tu biasanya makanya paling nyaman sebujurnya be iwak karing pang mun ulun lah tapi ya karna bahari asrama jadi seadanyalah misal iwaknya ni kada terlalu ini yang penting sayur nya tu sudah itu sudah nyaman bangat tuh itu sudah nyaman banar imbah tu gangan yang lain misal gangan keladi tu itu jarang jua kita me- mendapati didaerah- daerah lain itu didaerah- daerah lain tu <hesitation> kayanya ulun kada suah pang tetamu sama sekali amun nang itu mun gangan keladi tu tapi misal urang yang kada tahan atau kada ketuju tu bisa meulah gatal jar tapi misal ulun aman- aman aja pang makan itu- itu nyaman- nyaman banar jua tuh yang keladi biasanya ditambahi lawan kacang panjang lawan sayur- sayur kekawanan yang lain tu jadi satu satu paket, nyaman tuh. Mbah tu iwaknya jua ulun katuju tu iwak saluang- iwak saluang ni lain didaerah lain tu karida jua rasa ulun lah yang sejauh yang ulun merantau, ulun balum suah merantau ke daerah sumatera jar ada pang tapi ulun kada tahu jua. Nah misal di jawa ni ada yang mirip tapi rasanya tetap belain soalnya saluang ni misalnya dibanding lah di jawa kan ngarannya wader tu nang wader tu perasa ulun <hesitation> lebih <hesitation> lebar tapi misal saluang ni lebih tepanjang awaknya itu mun dari segi awak, jadinya <hesitation> ras kalo dari segi rasa nya lebih manis nya temanis rasanya misal saluang tu dibanding wader mungkin wader lebih ke masin gurih ketu misal urang bemasak kalo saluang ni inya masin manis nya tu <hesitation> beimbang ketu jadi rasanya tu <hesitation> kada handak ampih memakani nya ketu na itu misal dari makanan- makanan nang gasan <hesitation> sarapan atau makanan beisukan lawan makan <hesitation> siang ketu lah misalnya makan malam tu ada diwadah kita tu mie bancir na mie bancir tu jua <hesitation> kada kawa jua didapati didaerah lain itu mie bancir tu sebujurnya pina nya <hesitation> gabungan tradisional modern pang kaya itu agak mulai banyak tu di ulun pas halus sebelum ulun umuran sd kaya pas masih tk tu kaya nya jarang pang melihat orang bejualan. Mbah tu rancak tu orang bejualan tu ulun rancak bulik misalnya malam habis ada acara lawan kuitan atau apa ketu besinggah menukar buliknya memakani ngitu hangat- hangat kuah nya sedikit habis tu ada rasa lingu- linguh kaya soto banjar jua tu aroma nya nyaman tuh <hesitation> dimakan malam- malam ditambahi lombok ditambahi <hesitation> jeru limau lah diatasnya nya tu na tu menambah nyamannya ketu na. Itu misalnya malam balum lagi wadai na wadai ni wah banyak bangat wadai kita ada empat satu lah misalnya wadai banjar tu ada istilahnya wadai empat satu karna ada empat satu macam jar yang ulun <hesitation> ingat- ingat nang ulun ketuju pin <hesitation> macam- macam misal kaya bingka- bingka kantang pang ulun paling katuju soalnya ulun kalo bing bingka hintalu kada terlalu ketuju ada rasa hintalu nya karna manis ulun lebih ketuju yang kentang karna yang kentang lebih kada berasa hintalu nya mbah tu misal kaya <hesitation> wadai- wadai wadai- wadai pagi wadai- wadai besukan tu ada jua kaya roti pisang ketu lah tu rasa ulun tu nyaman jua atau kaya ada jua semacam laksa nya orang banjar tapi misal laksa dikita manis misal laksa didaerah lain tu lebih ke masin rasanya kalo dikita tu manis mbah tu ada jua wadai- wadai kaya tadi yang ulun sabut serabi tu serabi jua nyaman mbah tu takicak ada papare tu macam- macam pang wadai- wadai ni ulun jua bahari semasa ulun basakulah ulun rancak tu <hesitation> dapat <hesitation> wadai- wadai keitu <hesitation> saban hari pang ulun ada memakan wadai lah paling kada sekali na itu pang soal makanan.